لو هفضل هفضل ان انا اعيش في قلعة عشان القلعة مليانة تاريخ مليانة احداث ومليانة حواديت وقصص كدا قديمة احبها واحب انه انا اقراها واحس ان انا مش هامل يعني لو عشت في السفينة مش هاكون حاسة بالمتعة زي ما اكون عايشة في قلعة